Tovuqni turli usulda pishirish mumkin. Birinchisi bu qovurish. Ikkinchisi esa <hesitation> uni <hesitation> qaynatish. Tovuqni qaynatsak bu tovuqli sho'rva bo'lishi mumkin. Tovuqli sho'rva inson salomatligi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Tovuqni qovurganimizda esa u juda ham <hesitation> mayin va yumshoq holatga kelib qoladi. Va tovuqni qovurilgan holda istemol qilish qaynatilgan holda istemol qilishdan mazaliroq hisoblanadi.